Afirike du sud ka wakati go'oto lamu maɓe bieteɗo aparteyte o, tampiniɓe sane cendanoɓe ɓalebe e raneeɓe. So a ƴeewii nen a wiyan ɓaleeɓe ɓee ɓurnoo tampude, kaa jooni non Nelson Mandela yalti kaso koo, laamiima Afrik di Siid.